اصیل نژادونه دي <hesitation> د پیشوګانو په اړه کوم مطالعات چې شوی دي نو د هغوی ډولونه یې د اویا په شاوخوا کې ښوودلي دي، د دوی د نژادونو ډولونه، چې په هغوی کې اکثره یې او ځينې د هم دوو اصیلو نژادونو د اختلاط څخه رامنځته شوي ترکیبي یا مختلط نژادونه دي. په دې کې اکثره وخت دا پیشوګانې د وحشي، اهلي یا هم دې په دغسې نومونو باندې پيژندل کیګي او یا هم ورته د یوه هیواد چې هغلته د دوی نژاد وده کړې وي د د هغه هیواد نوم اخیستل کیګي. .رویه دوی ته نوم ورکول کیګي <hesitation> د بیلګې په ډول استرالیايۍ پیشوګانې، امریکایۍ پیشوګانې، بنګالۍ پیشوګانې او داسې نور نومونه او یا هم کله کله د هغوی د څیرې له د بیلګې په ډول د اوږدو ویښتو لرونکو پیشوګانو او یا هم د کمو ویښتو لرونکو پیشوګانو او یا هغه پیشوګانې چې په مخ یا په بدن باندې هیڅ ویښته نه لري، دغه نومونه هم ورته ورکول کیګي. او د همدارنګه په عامو خلکو کې دوه ډوله پیشوګانې دي چې خلک یې په دغه نومونو باندې پیژني. یو هغه پیشوګانې چې په کورونو کې ساتل کیګي او یو هم هغه پیشوګانې چې سرايي پیشوګانې یې بولي او هغوی په .کورنو کې نه ساتل کیګي بلکې په خپله په طبیعت کې ژوند کوي